Iu pensu ca li me amici mi descrivissiru comu na pirsuna organizzata, rispittusa e onesta. Sempri cercu di mettiri li cosi a lu so postu accussì si trovanu facilmenti quannu sunnu di bisognu. Mi piaci rispittari a tutti li cristiani e di la stissa manera vogghiu essiri rispittatu. Quannu haiu di diri quarchi cosa a quarcunu, la dicu cu la chiù granni onestà e sincerità. Mi piaci aviri na relazioni sana cu tutti li amici e canuscenti.